أحب الصفات كيما الصدق والوفاء. الأشخاص اللي يكونوا صادقين ويعبروا عن مشاعرهم يكونوا مميزين. زادة، نحب الناس المتواضعين، اللي يحترموا الآخرين ويعرفوا قيمة العلاقات. هذه الصفات تخلي الحياة أجمل.